Este bueno njanda kete yó kondato ndoja he nando iin nduté, iin nama este yuku kua nandayó nja njauni na'a nda va'á yo'ó ka'a tó nuu numandi nrute nii chexó ho hora nja nuu kua ninen chinxeo tundo vandó.